Ta ye lo nde'ya nkaso vijna á, lo kukaja-ini ta ye la'a á lo kajla kijle nkai ɨ́ɨ́n deporte nka ta lo kukaja-ini ka nkai lo kajlai ya á kuu kulɨkɨi ye <noise> basquet naá, lujua ní nda kukaja-ini koyoi lo jonoi, kukaja-inii lo lujua ta ye fut naá lí, xi <noise> lujua nda kuu tɨndɨ ta ye la'a á, nda lalɨkɨ nkai tuku.